Ki bwiri ri, no fini cheli kwenki bwiri dike ma matiki bwiriyeu no miki nyang fiye merang kari kwen ki bwirichori man wung nawu yeu no wunghen nawuyeri nye kwom dulo no nyo kwom dolori nye kweni no nyi kweniri nawi yeu fobten kirako loh fobten kira a madike a dokten tifo fwereu no bwa mati ditiri mandokeng nawalum mwembo fo bwimi nwalti manditiyeu man belti nuwankotiyeu, macha cha ritoyeu man tau yambo fo nini fiye merangka merang nini bibweiyonentiyeu no bouri dokakka fo nini mor merangka kuwetinibo ni neu, ti nini, ki chwiyak ki galti ki galti kowanne nii ki nini che fiye chi to na chi dotiye no mwe do aji windi mwe chu aji win ki kaltifiye merangkako nye dotiye miki dome fiye bi kalfundo wiyeu diye nobanini tangnum nii nobo mimbori man yakang fiye nini nobo durkowiyeu. No Nonyi bekengdi man malorkanghe bibei mandofiye merangka merang chinen mechiti min mechiti nyenye fiyewo chinyon nyom be? fiyewo chinyonbe ri chiyiye inywelchi no ywel chiri, man yichi miki fiyewo yordinyo kaka no chiki min yichi nyo kilumano no chiki fiyewo mari yila Kam nyo dor nureronen kangheri me ki kwag miki diyewo kai yorbo mwe fiya bibeiyo chorinakiyanghe nyo kinunyi nyo chiki nunyi chiki fiyewo tebo dong dong miki nyo ka tebo dong dong ka no chiki nyon tebo dong dongdi di diyilabou ywelchitak kaken ten tak kibwi na nyichi ki diye kangheri nonchou chiri chibou gwam gwamdi no nyi cherem nini ini chuwoka ri na no- no chibwantengtika win zuwa kwobri chiyen cheri chi fwob fwob nochi cherung chi fwobou fwoberi chiya cha chari bibi yo chu ya cham charito chi yilauri, yila nye dokeng fiye merangka no yilaye nyo cherumten kwobchilom windi kwobchilombo yob zuwa kwob chilambo windi ko kwobchilongbo yob zuwa kwobchilombo win di yila bo nya yi kanghe chifo dimertir duwa nyi ma bilanghiya kanghechi. Yila mi merangchi nini dikeroti ki gal ki gal kide kangheri miki a nini wei a kiye man keti bidanghatiye? miki katendi miki o ong nini turomweu, turomweu la nini bichuwe mwi nuwa chiki o ong, turomeu labo bi bichuwe fa. turomeu labo bi bichuwe kidekangheri miki oh bichuweu la turomeu mwe nuwa kakten diki a turomeu la bicheu dinyi nachin fo ka kulokfo nyetokan keroti yeki nungkanghi nonye yi nye yi kanghembo mari yichi kiyinye dirya miki luntoni kambo mi nyonmo nyi cheri lachi ywelyeti kanghembo min mechi ki chonghob mi me chiti kero ti ki nyi chiri mwi nuwa ki o ong, tebo nyo no chiki tokre miki nyo ka? <noise> no chiki ong di mo fiya chi merang men ti. Chi merangmenti naweu min tochiti miki meranghi ken chiki meranghi minen kidiye kangheri min yichiki nyi lee, kangheri nyichi ki nyii lee ri ma kibi kwag ko ni nyo chiki o ong, mwefiya makibi kwag nto kuu nyi lee dotenbo wiyeri chi fwe ranghum ki binunghi chiki nunghi chiki aa tebo nyo no, tebo nyo mi nyoka? nochiki ong di, yila miki nyi nochitoki tebo dong dongdi yila ywelchi dinyewi kulum nyekiyeti na keti bidaghe fo fiye merangkafo no ki diye kanghedi, yaken ten nini fo fiye wo chichotiki firamar iyeu, bikalfundo bidwartinimbo di yari martichiwi din dake da bitine nyi ma loro ti kanghe chi no man tochikulumdii. Mo fiya mi chuu tiri ki kai, <hesitation> mo too nini nii wurendo no merang ti fo nini fiye merangka durko nineu, mo to cho boo ka? hai nyom mwen lor kanghe bi bei no wo ri mo nuwa ki o ong, nyombo kanghembo mo nuwa ki e nyimom. di bo nyi ti bilangti ki diye kangheri, nyi yilaken fo, nya kwa boll no nya kwati ka fo nyi doken fo fiye kwa kako wo nyata kwai kullum nyi kwari, nyi merang chiti. bidiye kangheri, nyom diker chukaro mita chui no kanghe nuwa keche nen di, No kanghe nuwabo keche nin di mi chubo no kanghe tuum bollo koni nyo kangheri chwakkenti chuko mani ne keche tiri, <noise> ma yi cho miki o- ong, nano mo taa ri, ne wurendo wurendo an ne wo. Di nyi wiwi no nyi ti bilanghi no kuma nyi kwenum nyi dim gwam yila nyin churi chu loh ri, man chuu toka fiye nini bolle ma chuti fiye toka bolekeu no ya yii yi yi no karfe naarub ri to, no tebo karfe yobri to, no kebo karfe narub ri non kwenum di mwi fiya ya cham chariyo ri to, nyira ken toka, no karfe naarub ri bo chin to, to ka chiko mi yii tiyeu, nye nyi yii nini fiye mi to tiyeu akwai dike chi chuwo ti chiki madirikke yami to madirrik. yami too nii loo miu dendo maderikkeu chiki chuwo ki venicious di ni nyi naweu nyo yi nyin dii wi. Nye kwabangka ki yanghewi nye to. o nochi chamchiri nonye chamchiri nye wiwi balangh tumbonin no kuma chi chamnyori mo fiya nernyero kayaranghum nubo du che wo mari gwam gwam gwam gwam chiki yirai chi na chum wi chiti toi kanghe wo nubo bwangten che dendo ti ki bacalonau bo chiya fiya nyo nya wabkan wi kanghenboki manciti kab nyi yi wi nyiki toi no ki to. o nye to. o nye to. o nye to. o. Kangheri kide Kangheri chi chuk nyenen neer Kangheri kide Kanghe ken di nyi chukchinen neer diino dimayimwi nyeki to. o nye kwabangkiyanghe ti no nye lati no kumefimti no nyo kwenum misali na juwa teer di nyo tau yambo fo loh no nyi beken fo lo ri nii do dakengda kangheri dakenda ri ma ye nini takara tinimbo merang bibeiyo nin tiyeu miki toi miki to ranghi miki toranghi miki toranghi mularanghum kanghembo min mularang tiyeu no mulanghumdi noma <hesitation> maka makari makam no ma yeri in tomgwam no tomdi kangheri no akwai fiye mi nyomberi mamerang bibeiyonin ti finiyeri din tu weyari ntu fiye dike bwe lee tokti ki dicinariye ri chinuwe tori ntoranghu nini fiyekanghembo minyombori mularanghen to chobmenten ni ni fiyaka dikerti chobmenten ni ni bichukumti chobmen ten dikeroti duche wo mi chinuwe mi totiye no to. o luwanye mulanghi luwanyeri dinkwini. Mima kwob dilo kwaa manin dichunghi yira chungen mita kwobdiloti noki diye kuma nong nyung wiimi ale mwin daken neu mwen kwomdiloka? no nawiyeu ki ong cho kwom oh- ong chi kwobori min yicho miki to kwini be kwomdilo no nye kwomdiloridi nye da ken nye dakengtiyeu kangheri dekangheri bi kwob dilo ma di tiri no yila tweyefo na nermirdi kai yila kwini tok min chinuwei min toteng takarati dongmin chubo fini finiyeu min boufofiye merangkadi bwei akwini meya dikeri ale dikero yeu ko kuma dikerowomi merang tiyeu nyeri <hesitation> manti ki kwen duwe dong yorbo ko kuma no min fwechukori mofiya miki to ong mularanghen dikewo ko yachikolodi komtouken miki a. a min nyimom chuur amma kumom miki kangheri minyombo kangheri min nyombori miki min nyumom amma mulanghum mikiwe nyumome? no nii wo kii nyombe ri di mikito ko yalori ko yari kom meuken kom nuwam ba ong, ken chuwo na cheu ma kubo mi tiyeu na cheu ya mi mee meuwo kabkaye meu no meu wokeb keye meri mwe fiya min yicho miki to, min nyomomg no bou bou ki bwiri mayi chi maki to, dikewofa kon tokeu we nyo me? ko meu ka? no chiki o- ong di, miki tono to dike wo mi mekom wureu dike wo dike chike ma <hesitation> chima niya ti yeu cho wo. No wo tok che kebo dong dong na miye ri di nyi fuwa yila nyi ywelkanghum gwam kanghe chii. to, no do daken, daken no ni ni karfe kwob chilombo yob lati ko karfe wiin di man kweni, kweni ri ma torang mor luwe kangheri kanghe dikero kanghe ki mikai ko kuma diker kweneri fuwau fuwau fuwau fuwau, to no ba diker di, no kuma diker wiri, di yila kwen yi, non yi ri yila ma kwen ma ken ten kwaama non chiiten ken ten kwaama ri, yila bou yiti yila toten takaramiu, non toten takarau lano dumbo maye tiri la daken. no mayebo ri, ma wiwi ma to takarati nto wurendo, mulanghu wo tou wo mulanghum wo. ntom mulanghum kangheri ki diye kanghe na mi toto takara, maki tuu nini takara wo chi kwabi ki nyi bangjongheu wo chi kwa ki ni ni ki kang Lukak keu din chii nuwe miki toi. miki toranghi, na no min chi nuwe too no fiye ma nyombo tok takarako <hesitation> cho kang Luka ko cheri nin di, dii di min chii ten nuwe no.